Ny kolotsaina any Inde, ry zareo indianina dia manana kolotsaina tsy mihinana hena nohon'ny fananan'ny zareo ireny omby ireny izay ifandraisany amin'ireo olo-masinany, ary koa ny fivavahan-ndry zareo dia mbola amin'ny sary vongana ireny no mandeha.